أفضل البحر لانه يعطينى شعور بالهدوء والراحه أحب الجلوس على الشاطئ والاستمتاع بأمواج البحر تساعدنى على الاسترخاء والتفكير أجدر أكون بعيد عن صخب الحياه اليوميه واستمتع بمشاهده كل التفاصيل أما الجبال فهى جميلة جدا ولاكنها تمثل لى الهدوء التام والمغزى الروحى